Andirareta ojapukai jaema jokua ojapukaivae <hesitation> oa ye ojo iyapijaretare, jaema jukurai andira ouye ovae iyiviape jokogui jaereta ipuere jayaeramo oitai ani oeka mbae jouva esa mbaeti mbae ikavimbaeva ovae oï supereta.